Ñy asany ñy molé a poavra moa: -Natao handisana <shushes> poavra. poavr'eo ze tean-teña handisana ñ'azy. ndra i ro torotoro mare. ndra i ro lafa somary nandalo leo avao i eo lafa vita. izay ñy ilà ñy moulin a poavra. handisàna poavra aminy ñy ilan-teña azy.